Tichi sao ji tinana tikuu ya´a kui te yuka tao cilantro taoti ajo nii ku kao suka te ku kao nteya´a, nteya´a chi kaxio ya´a ichi, kaxio ajo, tao ñii te suka ku kao in teya´a tichi.